Kafa mandraigny, kafa anao maikimaiky igny, hanigny mandraigny fohagniko zao ohatra ronono, dia vake mofogasy. Izegny mahasalama, feno otrikainy ary malaky atao sady malaky hohanigna. Ndraindray ao malaka fruit araiky igny hohagnina an-dalana.